Nyya yimu ko gifu kashayi igwo ni gohobu ni na gbo ole ka abiyun ko yanu, wato na mole, na gege gbo ogye kabo kiyun ayi hin nagye, na yuwa na gi inokpa, ana kuma gi inokpa neneshi ni yawa byo ogohobu yawa eno oye da ole hin ami do ogya hin, do okpagye ka ko nigeria gabadeya ni. So omani woza ni nyya yimu ni. Ngyolo gbo ole ka abiyun ishayi igwo ni yawa ni, nshotunehe do owusu. Ngyolo gbo oza ko sose kabiyun ishayi igwoo ni yawa ni nshotunehe do owuso. So, nyee kawo oza mani ni nyya ka man, ozani nyya yimu ko gbo ishayi ni yawa gohobu nkini owuso gyolo dami kamo na gbo.